O oyi ma zardɛn-sekrɛ zardɛn-sekrɛ o zo a zo ho ji o vɛ ji a lo mimini a cunu mibin a bewobe nɛ wa we we ho innɛ wa a mu besosi a zo mibini don to mu su'ani ma tete abe mu we hamani ba nicoza mu we hamani cururu